بفضل في السفر، في المشي، في العربية، بفضل أسمع القرآن أنا، يعني ما بحب أسمع الغنى، أفضل لينا القرآن، و بفض يحفظني في الطريق، بيخليني ما أخاف كتير، بخليني ما أكون شفقانة يعني، بكون مرتاحة لما أسمع القرآن.